Əna nju ɓwa mwalari tsəu, <hesitation> ma gə <hesitation> zuya mwalari ngha, ngə gə shi pəu vi. U val gə shili pəu u val ga fiya. Ma pəshi na gu gwa a tsəu ga ɓwa nyi, gu taɗi, ma gə gwa taɗi, gu shil dəg gu zəbiya dəgəna. Ma gə dəgəna, gu pibiya, ma gə pibiya gu dzalbiya, ma gə dzalbiya, gu dzalbiya, gu ɗəmbiya hə i a gwa ka alenya səna a da mənagə wa agwa gu ɗəmbiya. Ma gə ɗəmbiya gu gəɗiya hu u, ma gə gəɗiya hu u gu jigəɗi ɓiti u təm ma ɓiti nda tsafa, gu pəu nya gu təm nda, ma gə pəu nyi gu təm u gu gu tsafəna nyi, ma tsafənadza gu həya. Ma gə həya gu china, ma gə china gu <hesitation> həɗə gu həɗə təm tsəu gu jigəɗi gu tsəɗəu atəm gu tasəu nyi chita, ba pəu nyi Ə mal. Gu səlna ni, ma gə səlna, ba ba ga pəu ɓiti, ma gə pəu ɓiti ən tsa atsa a əna u ɓogu. Ba ga pəu nyi wuna, ma gə pəu wuna, gu gu haɗiya nyi. Ɓiti ndo ɓwarbwa kaɗan, ma ɓiti nda ɓwarɓwa kushu, gu <hesitation> gu həɗə mwalari nda gu pəu nyi agu təm nda, ma gə pəu gu təm nda, gu haɗiya, ma gə haɗiya, u <hesitation> u ɓwarɓwa tsəu, ma ɓwarɓwa, gu mbəɗiya gu gwazhəɗi, gu ɗari nda wuna biyaɗi, nda chita biyaɗi, ma biya gu ɓəla haɗiya, gu ngya nyi ja ɓwa mənagəu ɓiti ndo shu ubiya dzə gwa. Ma ɓita shu ubiya dza, ba ga həya. Vanya lagu da tsəu na nju ɓwa mwalari guraja: ma gə ɓwana nyi wi nda yi na wi nda yi ta ghəya na tangərma, ma gə ɓwana nyi gu china. Ɓəla jigəɗi u udiya ɓwa u ɓwa kər naja na ɓiti ɗanyi gu jigəɗi. Ma ɓwana ɓwa dzəgwa səlna Səgwar nda gu ɓang mwalari nda ni. Ma gə səlna mal ana atəm, ba chita nda gu pəu nyi wuna, ma gə pəu wuna gu pəu nyi maja ana kum ta gu china kum gu pəngəri agwa ɗə kəra mal nda, gu pəu nyi dəhə səna tsa aga gu pəu, ma gə pəu gu gəu ɓiti gwa gu haɗiya, u ɓwa. Ma ɓwa mənagə gə ɗar nda wuna biyaɗi gə ɗar nda kum nda ɓwaɗi, ma a ɓwa mənagəu, tsa atsa a ka ɓang na mwalari nda, kər ba ga həna tsəu. Ga Ga fiya nyi paməu. Vanyi da tsəu na nju mər na həba həba tsəu: nju ma nji dəgəna, nju china mənagəu. Katlau nyi nju china nyi mənagəu. Nju jigəɗi ɓiti a də hu u ma ɓita tsafa, gu pəu nda gə china nda agu təm nda, ba ga tasəu nyi chita a gwaɗə gwa wi nda, ma gə tasəu nyi chita, ba ga ba ga haɗiya ma ɓwarɓwa, gu watliya oada yiɗəyiɗa, ma gə watliya oada yiɗəyiɗa, gu pəngər gwaɗə kəri, ba ga haɗiya. ma ɓwarɓwa gu mbəɗiya gu pəu wuna, ma gə pəu wuna ma gə ɗar nda wuna biyaɗi, gu haɗiya tsəu. Ma ɓwa səgəu, ba ga dzəgwa nda həna, ma gə həna, to naja ngə ma a tsəu məsəɗagə ja.